والله noron ika, yomenana dika amantimaina, wala iri yomin hayra namaina, wala iron yomeaka fagnymainan, wala iron yomeaka weala edig nekimainna. Ukka gona kira ai mohtaga mesi, welelan gon tabana mesi, nayg igatiya? Nayga shekatiya? Nayg ognatiya ya? Weaka meska kir ik igatisi, ikon aig in hayral fukuname. Noron ika digmallela ton fuka wala yomen hayra namaina, wala yomen dika namaina, nori konon aiga ika irin aiga khidmisina kire, irin aiga khairo jazisina kira, aigonon ika khaira gurratil ان شاء الله log jaziya.